أنا من أكثر المواضيع اللي احب اتكلم عنها هي المواضيع التجارية. أحب اني اتكلم عن المشاريع. أحب اني اتكلم عن المشاريع اللي هي الجديدة اللي ما احد قد سواها وينهيها وش قد تكون ناجحة لو سويناها. <hesitation> كأفكار إبداعية ك-كحل مشاكل في البيئة بالنسبة لنا بحيث ان هي تكون كبزنس خاص بالشخص ذات نفسه. فأحب اتكلم أكثر في المشاريع